Jakura kijii chamito, kilangi takimanyire lakini, jaihi miti ulaya tuimanyire, ihi mitakili tuimanyire, mizambalau tuimanyire, miembee, michungwa na mipeera ihi tuimanyire, sijui mibuku na <hesitation> mijohoro ihi taimanyire, mamibuyu aya tuyamanyire. Yaani miti vumpa mi tumbulanyika.